सबसे प्रमुख उपयोग शिकार को पकड़ने का है। मकड़िया अपने जाल को ऐसे बनाती है कि वह हवा में झूलते झूलते हुए किसी कीड़े को पकड़ सके। जब कीड़ा जाल में फँस जावे तो मकड़ी वह आसानी से अपने पास खींच लेवे है। जो मकड़िया अपने जालों का उपयोग अपने ठिकाने को सुरक्षित करने के लिए करती हैं। यह जाल उनकी लईय सुरक्षा कवच है जिससे शिकार से बचाने में मदद मिलती है। कई मकड़िया जाल को इस्तेमाल अपने घोंसले बनाने के लिए करती है। यह जाल अपने बच्चों के लिए सुरक्षा जगह भी बनती है। जो मकड़िया अपने बिने जालों को संकेत देने के लिए उपयोग करे। जैसे अपने इलाके को बचावे के लईया करत हय।